Min kam, mi fukkoto tan, mi maɓɓa gite am, mi ɗaano, mi siwtoo, to mi ummake, mi ñaama, mi yara, sey to mi haari, walaa ko yaali am.